Ukubadilika, wongoso avange vibadilika, ujungi ungambuse vunonu, upakubadilika ange pangi labda ndyasi ndibidi pale umbusu ungutama nave, ukumbusa wita ulukani lwika ulu luvivi juvikukubuda. Juwiswa, uvulyasi uwu mwik, kyokini ikutubela kabisa uvulyasu, jamaangu kabisa uju ndikumbula rafikin yangu sana, ndivumpulika najisusesuse bapa ndimbuli, nditie vidimi uve, ulijangu nkulindania, tuvombe imbombo pamija. Ina kangi utenge uvulyasi kiki, najune juvikunyingisya umwa vatali une ulindyasi, kwasabu tulinda nune nuve, juvita jujuvoneka tuhoni tulivalyasi. Ndisava ndiwute, pambele kumbe galute kulyasi ing'uku java, adi ukubonga iduka lyavanu, vibite vati uvundisova wurya alimijera, alimujera ipaka lino, twiba okonda nditie ndyakuwulie ndyatie keki, ndivo nilila kukulila, ndeti bwana rafiki yangu. ndivo nilila ukurya ndite une haya, inyake juwe. <noise>